Ọọ ogwẹẹ kọyi oma ẹpẹpẹ aman ko gweeye kihai ooyat’oyei ne muọa oowọda k’uchulo nẹnẹhi n’achalẹwa ge dọkoya aman k’achalẹwa ge gweeye ohigbu ke lọ ma ichẹ noi hai ọha n’akwu pii hai aman ki hai epa, uwa ge dọko yuuchulo kunu nẹnẹhi ne kei da ko gweeye ofiedu achẹ nun le <hesitation> nun le tẹẹchẹ nẹnẹhi ẹẹ. Aadalọ aman ka enalọ nole lẹẹchẹ nun yo ge yi haiofu chọ ofuẹpa chiagwo aman k’ihai ofẹhọ uwaa ọ uchulo kuwa uwa ge dọka yọọ nẹnẹhi ọan ko yei. Aman ga la lọ no w’aipo’klobia aman kai panchẹnyaa, ofieduu edo k’amia, njama dako y’uchulo koo ma kum, nge dako yọọ ipu k’owe nogaa wọọ aya ka eyẹnji kẹwa aya kẹẹganun gee dọọ kọọ ii a’okobiam memla onchẹnja nun lẹ mẹmla che k’ihotu kun nun le n’ luwa kpo bọha, alọ le ba oje tichichẹ ofieduu oma t’ichiichẹ k’aladi ẹhẹe̱, aloi batoha, alọi tuu ego gbọko aman, kuu ẹgo gbẹgba afulei. Igbihi na lainya t’ọwọicho ko k’oyei no le tọọ gọọ a, alaọma ta ohigbu ku ọkpihọ a nana kọọ ọda no w’aku ceaser akuu lu ceaser, ọda no ke ak’oꞌꞌwoꞌꞌicho aku l’ọwọicho. Aga :’aina t’ọwọicho koogbuwọ na l’eyi k’ichichọma ofofufuna ma. Al’aniya t’ọwọicho kọma. Dẹn ọmpa kum ẹgẹnya nd’ọko yọọ lẹya chẹ achẹ n n y’ihotu kuwa aman k’achẹ nu y’ihotu kum <hesitation> aọkpa iyum aọnchẹnyan mema. Okobiam, nl’uwa kpotọha, alọ le t’ega ne ga hi k’orphanage, achẹ no lẹnẹ aman kada gẹn ne gee kpuwa tabọọ nege lei kuwaa, ale yẹ taabọọ ọdaduu ligi na bi agee je luwa koo w’odre, aman kili aman edọ k’ọda duu na le, ale kpogeluwa nle kpo geluwa abọọ le kọ luwa el’ọkọ gbo gọọ, ọkọ duu fiedọ kọkọ nai pene mọọ ọwọicho ge pọọkọ kai pẹnẹnchẹ nẹnẹhi fiafia ofeidu achẹ no l’otabọn ọwọichọ ge pọọkọ oogba kuwa. Nkaleyi yọọ nl’edo eeye ẹgọma binyọ ne l’ọkọ gbaklum ọwọicho kaa ge họha ọha chọọ gọọ okaa gee joyei olokpo tọọ gọọ kpọ. Hugbẹgọmaa uchulo koomakum aman k’uchulo ya ẹpẹpẹ kum nda kẹgẹẹnya num da ko bẹ yọọ a afulẹyi kunu, nlainya t’ọwọicho. Igbihi na ga l’ainya t’ọwọicho ichọọchi aa, nla chọ lum kpo, biobọ n ka gbọbu aa nl’achọlum kpo alọ le yoẹ t’ẹẹga n kpai pẹnẹnchẹ no l’ene ml’ada bagẹm maa eluwa kpo baabọọ a ẹhi duu num biaa nle yua nle jeluwa igbihi kabọọ a nkaa gọlẹ chẹẹ nkaa l’ọkpa iyumma tubọha kpọ, nje luwa tuboha lọlọlọlọhi ọma, alọ lele, alọ le gwa, alọ l’ije je tọọ chẹẹ alo ke l’anya t’owoicho koyei no le tọọ a. Odan ka lọ lọma yame chẹẹ nje pee kọọ <hesitation> nje l’o̱ma ya na lọ le lije gwo l’ije je tọha ẹẹ nje pee kọọ uchulo kooma kum a le ya lọlọlọlọhi ẹẹ. Amaa aya k’achohile ẹgẹnya nege dako. Y’uchulo kuwa lẹya, uwa je l’akuwa ya ege ako lọọya nẹnẹhi kẹẹwa koleje kọọ kọọ kuwa yoi y’uchiulo loo ma ẹpẹpẹ ẹẹ ọma aya kuwa yabooa ẹnum ka anana waayẹ ọma waya kum. Aman eya kuwa neka kọọ nege, dakoye kuwa chẹẹ kee lọọ ya k’ẹwa dudu kee leje, aokpanya kpanya wa, aoyẹnya yẹnya wa chẹẹ elọọ ya nn. Ọma uchulo kuwa ya bọọan ama enum je a odan ka gboo y’ẹgọma ainancha <laughs> uwa kwei hẹ kuwọ nẹn. Odan ka i aadako yọọ gbalii gbabọ nun kaa, ẹgẹnya nunka ka kum ọma, anu yọbọọa. Nle hei ọchọọchi ọma nl’ainya t’ọwọicho, igbihinun lainya tọwọicho, ne t’uchọọchi ga l’ainya tọwọicho duu. Nkaa yọ ge t’aẹnem mẹm’adam ainya koo ma ne mum w’ipẹchẹ nyaa w’ipẹchenyan, ẹ aga yọọ na ge dọọ kọọ k libai epepe i tọọ lanọọ n nna. Al’ainya t’ọwọicho, akaa l’ainya tuwa, igbihi na l’ainya t’uwa nke l’ije uu le abọ le yẹ t’ega ne kpaipẹ nẹnchẹ no l’ẹnẹn mla da ban ma, aga l’ẹhi y’uwa elọha hẹ chwọ. Ọha kuwa nehẹ chuwọ ọmaa ge y’ẹgo l’igbo nẹhi duu chẹẹ agọle al’ach adogbe kọ lọ tubọha, ọnchẹngyọo okobiao aluwa kpo tọha duu, nluwa kpotoha chẹẹ alọ l’odre le, l’ije gwo, lije je chẹẹ o̱nyọọnyẹ kẹẹ ku yawaa. <hesitation>